Naju̱mu̱ꞌ rí tsúú tsú ñu̱ju̱n rí xúnii ini̱ xŋáñ xúnii ini̱ xáŋúu̱ꞌ ann- rí ginii rá nagóruyéꞌ xkhuíyá, nagóruyéꞌ <hesitation> iná rí magoo nagodúu̱n nagóruni̱ xáŋúu̱ꞌ jamí xúꞌkhu̱ má nagóyuyéꞌ tikhuu máá a̱jma̱a̱ chákaꞌ rá, numuu rí ikhaa ríꞌkhu̱ iruꞌjuaa̱ jmaa̱ xŋáá- xáŋúu̱ꞌ- ikhii̱n. Xúꞌkhu̱ máá ríndo̱o rígá mingii xuajin rá, noo-nuu- tikhoo- ríí nudaꞌ náska xa̱bu̱ ikhaa má rígi̱ ikódúu̱n rí nuni̱ xaŋúu̱ꞌ pero xúꞌkhu̱ má nagódúu̱ xúrí ju̱ba̱ mangaa numuu rí nandoo naxtuꞌjóó jma̱a xáŋúu̱ꞌ murí xángu̱juíí xndú ríndoo̱ rí nuni̱ jamí xúꞌkhu̱ má e̱ji̱nñí, mijka ajúwé ríjndoo ma̱gumii i̱iji̱ñí. Xkua̱ꞌnii ju̱mu̱ꞌ rí nagu̱ma̱ xáŋúúꞌ tsú nuni̱ xáŋúúꞌ tsú ñu̱ꞌju̱nꞌ.